Riyalii ndrukulee ileŋ naanu, riyalii yak ndukulee maan̰ii naanun ner herti, riyalii yaagu ilim kidii ndrukuler tiigunuunu n̰eeti taa kaa ndukon teeti n̰ee ŋannaata nanfayaa kaa ilim nu kigin tindaanu riyaalii ŋanaa ti giday kaa dukontee ti haadir. Amman man̰isii ti trakan baanan jaa kijiinun boŋoo dittir lutok nambay maan̰iinu jaa sundar bes weliteeti. Anna taka riyaliinu ndrukulee nu ilim nun naa nu niyek kan herti kaŋgu nukosti, gon̰eŋ naa wirinti tiŋ, ilim nokoy kay, kaŋ ilim nas kan ilim lolii melek kan, riyalii lolii melek kan kaa sawa waani, riyalii lolii melegu, lutoo riyalii tenee tiŋ kan yak jaa met tindritandaa tindi, kaŋ yak ilim lolii melegu jaa riyalii tambay kaa barii too ti tiyaynugu mii riyalii neekaa met giyay tan. Riyalii yakgu ilim naa liŋaagin nanfaytiigununu, weyiŋ nimey ta guyoo kaa juun̰ii ndriiteeti, juun̰ii ndriya kasiŋaa nu kaa wekit nindayti. Fundurasii kaa ju ndriitee taa, jutulok jee kaa ju ndriitee taa, man̰ii lolii ndriiteeti, haa tiŋgu jaa sabur suŋun tiŋgu riyalii nonfochu kasiŋaataa nu, saasuŋun tiŋ kaa riyalii lolii tanartee ti. Wujaa najjar ta guyoo kaa, erituu ju ndriitee taa, kurok jeeju ndrii tee taa, affaarak jee kaa ju ndriitee taa, annaa taka tiŋ mir ŋanaa ta nanfayaa kaa, mii sasuŋun tiigu nin̰aŋ ta dukontee ti. Ilim nokoy kay yaa riyalii nonfochu ajalak adil nir tirmbilii adil nir ta guyoo kaa saasuŋ tiv miigu faydek lollik nditeeti, annaa taka diriŋgel ta nindrii laakaa waŋ kaa ilim ti, anna ta ka mii riyalii nenegu tirmbil ta drakir kaa ilim nambay, ilim nambay tirmbilgu yom telirnu dumli, annaa taka ta ilim neenu tirmbil nenek tiigu adil zoŋtee ti, ilim nambay nu jaa, ilim nu an riyalii tanaraka ta tirmbil ta taa kaa, weyiv makanak ta nelir nee kaa, ilim neka riyalii tenerika ta, riyalii tiŋ andaka adil suŋun n̰amuntee ti maan̰ii neneenugu.